Nduguu ndo'a ndika ihá on tikiti ta'á ihé, nduku iin lavadero indita ngue ha kuita nama anyivan ngue'e, aian tukera tidote chu chukande tiuda ndije, ujun yavii lavadero angue nama neda tayee du'u ya'a taya nargue uno jun, ndaja ninea yukaneka ne'e kanunka nee arenke ñe'e anruka ñe'e arengue tuku neka tute nama iin narangue yuta ngué, chuken ndete tedundu kui ndute anrate ndanta kain, ndedo'a kuenka niye jun movimiento mini ña'a kuu ian anrande ndeto va'a ndoen ian ihá anranvii, ñanuu tiempo ihó ho tuku nundeyuu kandun naden yuajan, cha'a ihá ujun najun he denyu arangue unu chuke lavadero, há ndojaranten ketu nama naranyen dutu iendo ian niño'o indeyeto nama ndekentendoa anrá.